To mi taƴa peɗeli an, ko mi watta, mi raɓɓitay reezel, koo mi raɓɓita kaliipa. To reeszel, to kiliipa, sey mi jogoo ngel, sey mi sorna ngel nder peɗenga ngan, mi taƴa nga, mi waɗa kiliipi, mi ñoɗa ngel, mi taƴa peɗenga ngan. komi raɓɓita ciisul mi waɗa mi wogga peɗeli ɗi mi fottidina ɗi.